Akin təmongnyet ta ghekinna nimgh yaat mal ko ama pisa nongyei ko bisina kin gimyes guk pinung laghai. Dok dula a shok puut dangha ye <hesitation> a kai ki, yegu kaananghawu, da watna wu, sai am kuk gwisi <hesitation> gwisi gyok kobo ni dauni, am kuma am bak takni baiko. Dayike maa tak baiko pang ko kona da ti tuh dati yaarawu am puut tukghima, dog dula nan. Dul pangnyinu koya maa nong <hesitation> baiko pangnwu a yuk watde warang ayuk dəma. Sai da bapi ta'ghim gwisi pangha akin yepang. Yugha mi kirei, da dak <hesitation> gwisi pangha, tok wueizin ko am mangki shenong, ki shenongu zhewu, mi tok mi ɓoh akin kaal <hesitation> tak gwisi ko maa takghu. Sai mɨ kwana sai mɨ yisima, am dakti gwaye? Zheko eh kiguwa bapi pinama. Gya yaar baiko piko Kwon inyuiya koya maabiwu koya bapi shenam ko milak pinung mi laak kinna. Bapi taghim gwisi gwana aye tɨis gwa yuk'gha mi kirei dama ni yɨs muum laghai, dang de dang koya ye lamma, tok gwa bapi mwanimewu yuk 'a dak'gha. Kigu bi taba kwanang akin təmyiyet kenang ngwu bapi pinam nyim akinna kenang kigu bapi pinam